Orecchiette, gnocchi, ravioli, lasagna, konchiglie, tortellini e spaghetti alla chitarra. Ktò larmi mund të përdoren ndë pjata tradicionale o krijuese.